यात्रा से पहले जणकारी जूटावे, सुरख्षित यातयात चुने और संस्कृतिक मांधन के ध्यान में रखे के पड़ेज़े। यात्रा से पहले बिदेश मंत्राले के वेपसाइट पर जाके उतप्रस्थाव स्विकृति प्रनाली के दीशा निर्देश के जणकारी प्राप्त करेके पड़ेज़े। वीजा के आवेदन करेके पड़ेज़े। फिर यात्रा के दोरान सुरक्षित एटियम से ही पैसा निकाले के पड़ेज़े। रात में अकेले बाहर नहीं जाए के चाही।